أول حاجة نعملها نسافر، لأن ما ثماشي تأشيرة، حتى التكلفة متاع السفر مش باش تكون كبيرة برشا، نحاول أني ن- نمشي البلدان اللي نحب نسافر لها خاصة أوروبا، تجي لآسيا والصين والهند، إفريقيا زاده، نمشيلهم نشوفهم كيفاه كانوا يعيشوا ونتعرف عليهم، أكثر شي.